يعني بش تعتادر لاي شخص يعني بش تطلب منو السماح لازم يجيك مالقلب هداك السماح لازم يخرج مالقلب لازم تكون- لازم تستعرف بالخطئ الي درتو وكون واعي انك راك تعتدر من- يعني بكل صراحة وبكل لباقة وحسن الكلام